<noise> tib go'b c̲h̲akstsiꞌn kad lger diꞌt beꞌd xna, dzekna lëꞌwu c̲h̲ak mbi, naku lo lyu, naku lo pis ber par dzekna lëꞌ goꞌb c̲h̲eꞌn zak guꞌnn mbi tiene ke lëꞌma sën goꞌb par ic̲h̲oꞌbña goꞌb, dzekna lëꞌ goꞌb zak lad lad së.